Isera iti ih kasi mata imusti se <hesitation> eluane lale ostu tea ladano supaya siari materi tare sia siwon ah tuwana.